Non no un woggata kolte e hayre woggirga. So a weeiti kolte gafaleyel maada sai tefa hayre maada e hite sa'i bila e dow a wogga, na gafaleyel angel fuddi rannuki. Sai tagga, tagga nano, tagga ñyama, e Les e dow.